Ireo karazana lovia tao an-dakozia misy ny sopera izay fasiana ilay vary mbola mitambatra mbola tsy nozarazaraina, de misy koa ny vilia fisaka fihinana <hesitation> vary ho an'ny olona tsirairay. Misy ny vilia jobo fasiana laoka rony, ary misy ihany koa ny vilia baolina azonao asiana laoka ho an'ny tsirairay.